मै ये से पूरी तरह सहमत नी जू ओट दूध च सोया दूध च। ऊंक उपयोग भी जू पारम्परिक दूध छन वेकी जन हूंदू ।जनकी पियौंण खाणू पीणू जन। ये अलावा ये थे दूध बुन समझ मा आंदू च किलेकी ये कू जू उपयोग च जू उद्देश्य च समान च।